Inten tutz'ajten se'en y ma' patal inwenel <noise> que jach yaj a' se'en y y con umänikoo' pastilla tutz'ajten pastilla tz'ajten <noise> es tz'ajten inyección b'aylo' luk'ij.